אלריאצאת ללי כאתטלב קוה בדניה בחאל רפע אלאת'קאל، אלאמלכמא، אלרקד אלסריע، אה בחית תחתאג עדלאת קוויה، קדרא תחמל עליה، סרעה כבירא، באש תקדר תתנאפס ולא תחאקק נתג'את, כנשוף אלריאציין יתמרנו בג'ד אוא יעיתאניו בנזאם ע'דאא'י ח'אס, אמא אלריאצאת תתטלב אקל קוה בדניא בחאל אליוגא, בולינג, תרכיז כיבקא עלא אלמורונא חתה הו זוין, אלתקניאת בדל אלקוה, כל ריאצא ענדהא ג'מאלהא, אוא מונאסבה לאנואע' מכתלפה מן אלנאס.